ígb be si ìkà ása ù nàáá nyamàà ɛ̀ni miyìì ɔkuma ba nɔ ni éyìlè lèe úni ɖí frìgóò frànsíì èle nélèe batu nyo kása ówò nì bùtɔgbe ìyì bàa tu wì blɛ̀ɛ bàtú seyì, blɛ̀ɛ bà tú sò nì bubo. úni ka àtu wìì bɔ̀sì ita nélèeè, ù nàáa zi awu ɖɛ́ɛ́ à nà zá tu seyì ù nàáá nyamàà ka àtu seyì káà, à nà fía ígbɔké á ná tú seyí ú nà wulu á nà fía ása à nà tú si úni ka à tu sò káà, ù nàáa mla ni kɔ zá tu seyì elí be siìkà màa ù nàáá nyamàà. ówò bògò ìkísì èle. sú à nàáa wì, à nà séyì, à nà tú só ígbɔ éyilè lèe màa ówó ba nɔ màawu, ù zàyi sãã, yá íìntã màawu ɛɖí bògò ba bàni. kíni ɔmi fíà, zákà bɛ̀ɛɛ̀bɛ̀ɛ yá tu so nɔ̀lɔ káɖi èé ni bubo òsòà ìgbè nyòoà áɖì, kàɖi ù jo go bubo nàáa áŋka gúnù ka è seyì ká bubo nàáa áŋka gúnù úni éyìlè màa ɖi frìgóò, ùú je kɔ tú nyo ɔku ma ú na bàni ila éyìlè náka náka nyo ása ú náa nyo awu ú náa jo kayi ké elíì, ù nàá baa nyàmà súù elí ɖí kíni ká kini ɔmi fíà ɔmi tu ɖèe kpelinìà.